<noise> De lafa iha zany isaintsaina iha, tokony mandeha iha voalohany am'toerana mangina tsy de maro raha manabataba de misy rivotry azonao iaina koa zany ao de dinihinao hoe ino raha ho saintsainiko tiky de bakeo iha lafa vitanao zay mitady solution am'zay amahanao an'igny.